Ne nyaku matudu ma wia niko niko saku mawe mo ku ai u adat wean banua nya ai papa miu nyaai daket mapalus nae pawe wea se i tou mu wo se ina mu se ketua rewedina naan mapalus na naan o weni papa mu was pe'en naan se wedina winean doit nuni tu pakagiman sa naan tanu niko sako kuma wemo ni tu muntagin kan model koai ko ma pesta mokan mange ki restoran <noise> dae gaga ma ma dong se katuari tu sa mange ki restoran abis sange kuman kekanange mawuri mo ai-sapa ai sapa acara medeni aki om polines ai mo sapa karna pake restoran tan sako sarta sumo bua aki wenua man se katuari kio san se naan se katuari lengei e sapa doit mange ke restoran sa sera ko sa tu sewonta aki wenua sera toro man kumelang mange ki sebua to man se rinte toro mangi ki sebua ni tu tong pe kebiasaan pa siwon nami wenua nyaai masawa sawangan we non dae ke ri susa sarta tanu niko mo kemaweng kita kua tleh tou lengei papa mu e sapa doit Naan doitan nae palus nae pa weno ure mo tuni pa we wea se katuari na ni tu taginokan sako kumaweng jadi sako kumaweng mo te' kumaweng mo wia banua nyai tu mange ke restoran de gaga tu um kebiasaan nae pa totolako ne tu'a masiwo um pesta siwon aki wenua wo sa sebua ti minoman taki to wo sa dulu make make anu e seng tan sa kuait naan no se pemerentah naan no ma sewa terpal jadi naan no kedodakan ta tu'a sa susendewo <hesitation> sebua wo sase we me sebua papa mui na kan sawang sawang mo se ne se katuari ma siwo sebua jadi sako somo bua sako kumaweng mu mu sebua ti palus man tu du eman sera tiga hari mang kua sebelum pesta sumewo me sebua sewedina madutu sewedina masedia taki mase siwo anu sebua pe ndon <noise> weya se katuari wo wei ya se e tou wean tangga wea wenua toro undangen dae ma tobat tobat Nitu kwa memang sini woni sini woni <noise> ni tete mu wea nyaku tu'a sia waktu sia waktu ku kumaweng memang kumaweng man aki wenua jadi siwon tana wu kuramong nae totola kone tu'a sata ma pesta siwon aki wenua wo <noise> manse wea seka tuari manse rinte toro mange ki sebua wo ku a sa sata siwon man aki- aki wenua um pesta um sabua ti'i dai tobata kuai o wea wea manta e sia pa doit tan sata memang nai toto umpalus um wea wea empakyan dae pakean doit palus man o pe'en nano pe'en nai palus lako ni papa mu nanu se ketuari wedina wenian lako pe'en ni kita tumagi mokan jadi tleh tu pakewengku karna tato lengei sako kumaweng mo matudu dou pe tumudu mo pe'ndon tanan persiapan dae ko kumompo mokana pa kumaweng mo manse nata kuma mangku kumaweng man wea wanua nia sako kumpompo Tobat musti dou pe kotimudu mu tan nano ta ko anu si a wewene nyelot peos wewene gaga gagan pe masumu sumu musi <noise> peko sako memang kum pamo kumaweng mangemo kemi tu'a u adat weai saku maweng ketare se tu'a mange ki wale ni e tu'a ne wowene wange dumiwa dumiwa kapa sera soo niko ko mamate matian <laughs> mange kuma kumaweng- kumaweng we si wowene ti jadi sebelum ko kumaweng ko musti ajaren <noise> pe si wowene kelakuana tan kendaha kendabo mon tarnem ku pokoknya pekewene papa nyai sako tu'a nyai sako kumaweng mo kumaweng wea benua nyai karna nitu memang nei totolako ne tu'a al dulu pe akat kuai tu toro siwo siwon ta pe'ndon um adat dae ma dai dulu akat kuai wo akat ke wure wure tetap ei kelanta un nadat wea wenua nyaai pe'ndon tu dai mandai ni tu man